Sanatning ijtimoiy ro'li bu insonlar hayotida madaniyatlarni va qadriyatlarni ko'rsatishga yordam beradi. Masalan bu sanat bir bir mamlakatni millati qadriyati va xulq atvori qanaqaligini ko'rsatib berishda ijtimoiy juda ham muhim ro'l o'ynaydi.